Toh hunkuna wo haŋkaŋ a bay ka kwaari ceeri nda susuba ra zama sohõ susuba ra gway no ir go ga te wo sohõ lokaco kaŋ ir go. Ay na hawru no ay ɲwaa, kwacaka hawru no ay nwaa susuba ra. Matekaŋ i te, i na safa no, da i kay i na safa, i na wi i na safa, i na te, i na yandi a kwagu, a na haw faaru, i na ɲwun, i na daŋ kuso ra i na te hawru ay se ŋga no susubo ra ay ɲwaa, ay na kwaari ceeri nda. Kala ay du hari kwaaray dogobizo wo ay du ka dake. Toh ni di sohõ baani samay ay ga foy zakaŋ ay du waneyaŋ ka dake, ay gunda, ay tun. Toh ni di alfari mo da manci a ga du no hari kwaaray kayna ka dake, gunda a si ma a ka day-day. Baŋkaŋ mo si du hari kwaaray ka dake kala a ma du hari ka dake, ŋga kaci zamaŋ hari kwaara ka haŋ, kala gunda ma tun. Ni di a ga ma naŋkaŋ ɲwaaro ga kaŋ iŋga se amma da a mana du wadin wo toh ɲwaari koonu-koono, hawro koonu-koono ŋwaa ni si ma naŋkaŋ a ga kaŋ ni se. Balle a ma gway ni se ni gaa hamo ra, toh barfoyaŋ mo da a duwa, a ga ɲwaa hinne no ka tunu ka furo iŋga muraadu ra ni di a tey daino ya. Barfo mo a si ba ŋga ma ɲwaari ŋwaa, ɲga man du hari wala hari kwaaray ka haŋ, da a na haŋ, gunda ga tun.